Lë' kwlab xki'n x̱i'k nak ix̱uxkwa' ti siy, këla ray di't sob kwlab y lë minn ndip xgits martiy kwlay para ke xka lë' kwlab sia derech së'b.